Ngame mwene ondi hole oshikunwa sho hashiithanwa taku tiwa ontaku. Ontaku oshikunwa shono ndishi hole nondeshi simaneka unene molwaashoka osho naana ndaza nasho okuza pevi. ndeshi tekulilwa. ndele naasho ndili nomuushimba muno. ontaku oyo ashike oshinuwa shandje shono sha simana shi vulithe iinuwa ayihe. Ontaku yoyene ondiyi hole molwaashoka ihayi landwa itoyi longomo ashike gweye mwene. Ohayi longwa nee ngeyi:tango tango owuna oku kutha omeya. ndele totula mombiga to tema ndele taga fuluka. ngele oga fuluka. to kutha uusila tou tula mokayemele. ngele owewu tula mokayemele ndele omeya oga fuluka shinene oho gwedhamo ashike uumeya uushona uutalala. ngele owa tulamo uumeya uushona uutalala. to tala kutya omeya oga fuluka shi thike peni. to gwedhamo nee to lumbakanitha nee mumwe omeya ngono ga fuluka nomeya ngono omatalala omashona nuusila nee. uusila womahangu. uusila mbwiya uuludhe mbwii. owo nee hotulamo ndele to tulamo omeya omapyu ngono ga fulka ngono ndele to pilula. Nongele owa pilula nee. oho kala to pilula tapu piti ngaa nenge ominute ngaa dhili nenge ntano. Konima ngoye oto kutha uusila womontaku. haku tiwa uusila wongaya. Uusila mbwiya uutiligane. towu kutha naana weeleka wu thike pontaku ndji wa dhunga. twou tulamo. towu pilulilemo. Ontaku oyi hole nee konima ashike ngeno yominute dhili mbali ngweye otopilulamo. To pilulamo sigo tayi polo. Ngele oya polo. toyi tala nawa nawa ngele oya pola to gwedhamo nee omeya. Ngele owa gwedhamo omeya ito tulamo omeya ogendji unene lela opo yi kale yafa omeya ashike oto tulamo ashike omeya ashike geeleka opo yi kale ya gwanena okunwa. yo yi kale ya pondeka ngaa pepunda. Epunda li kale ngaa lyuuvite kutya owa tulamo sha. Ngele nee owa pilula nawa ndele to mono kutya omeya oga gwana. owuna oku kala wa tula mumwe. to tula mumwe nee nenge onehete. Ngele owa tula mumwe nehete toyi tulapo nee okathimbo mpono tayi kala nee yili mono tayiinyenge tayiinyenge. Ohayi fuluka nee. Ngele oya tameke oku fuluka tayiinyenge ngeya kwafa takuzi uunina wumwe wafa uututu konim kohi. tayiinyenge tayiinyenge. ngawo otayi ende nee tayiya nawa. Ndelesigo otayi thikama naana nawa. Ngele oya thikama to mono nee kutya andiya ndiyi tale kutya oyii ngiini Molwaashoka ontaku yoyene kayi hole ya lula shinene nenge kayi hole ombihu shinene. Ngele nokuli oto tulamo okasuuka olyo nee ethimbo ewanawa to tulamo olusuuka naana lweeleka nawa tolu pilulilemo ndele tayi fulukilemo. Ndele shampa wa mana oku pilulilamo osuuka ndjono ndele etayi fulukilemo. twiithana nee nando aanegumbo yoye toya pemo ngaa ngu okakopi ngu okakopi. Oyi hole nokuli oku pindwa nompamba. Ompamba ano ndji yoshiwambo lela. Ompamba yoshindonga ndjino hayi mene. ompamba nee ndjono oyo nee ombwaanawa oku pinda ontaku ndjo. Ngele oya fuluka nawa wu wete kutya owa tulamo nokasuuka ndele tayi opala nawa. etoyi pilula nawa nawa nompamba ndjono etoyi tula nee nando omokakopi. Opena nee uukopi uuwanawa woku nwitha ontaku. uukopi mbwiya wa hongwa miiti. Ndele etoyi nu ndjono. ontaku ndjono itoyi etha. Molwaashoka ontaku ohayi kutha enota. yo ohayi kutha ondjala. Ontaku ndjono ngele oweyi nu oto kalawuna oonkondo lela. Tashiti ontaku ondiyi hole lela molwaashoka yo itayi ku pula iimaliwa wu ka. Shampa ashike wa longa mepya lyoye. ndele to longo o mahangu goye. to longo iilyaalyaka yoye ngawo ouna nale ontaku ya gwana megumbo